. Eɭũũs doo ándeema nalongemi: eviasu, ézambalũ, eñuune, dokuliyo. Dokuliyo manu muzunimimom. Rúmunda iimi iɭũũ soo iyale, niini sóreźuśu. Ee báźuśu, eśee eɭeniḃuriame me níḃuree ehaŋemaŋ. Músie iɭũhe húnda ihandeġamieŋ temuine adiaminaɭo ínźe daeehaŋinźezuni, timi bonuḃuliemenalo niloosa. Aśo namambalẽlẽ, ómu namaŋ báṗemi. Hani elõdidialewa, aśoo naɭii oṗiźen émasie mirin elon moṗ- molẽ, aśoo naɭii merexamomolẽ míama oxamo móṗes mata mónaṗu nexondoźe. Aśe áorexeden kaɭo ínźe daezuninźe, daezuninźe. Na rúmunda netiãẽ. Aśo amiloto nelim; niġuɭii adiamiñaśe niṗanimbunadae aninae neźon. Doñaroɭew timi źiɭomi eɭũe eśee memaŋe búree. . Sokupia rúmunda, iṗanitiarehinui tiare tiare tiare toreguo, kupiai kuśeḃuġo niġulerongemeya, íi toefia manu mokuliyo, esupalĩ elaneġomo. Tami ee- źínoo, bíḃanooḃunami tiḃasupalĩ ineɭoḃo źókariḃu źimanu añaźanangoku miame narũ mata kuneźe kúxuxuri naḃanenaḃaye exondo éxurimi: źíse- káriḃo, źoniźirũ nisine síhi. Eñune hanunu eñune ela ela éḃe niġahili kámis: eini éndema. Kámis bón? Tokahĩĩ. Timiźilamitiare źiniḃay áñi, wala áñinźe naḃay áñi, náɭeġuġamis tokahĩĩ, moimi múndema. Kahĩĩ kóġie negiene: moiġafia édoṗ. Bániġuzualemími óxamamire, aśo alarehaŋubafia biḃa. Dõkiġahili kíġi, deñune eñaloelae nikiġahili . Niġana ámañi níġalãġare kiġahili. ée rúmunda muṗe éźemeleḃa. Ézambalũġuġie. Núġuɭeġu ihĩĩ, búkoo, nímbie etã muñaŝeŋ kaɭo eŝe, aa dóo añanaalo fíaḃemi tíanen nilõho nímbeibolen ópilali, niini óresuol odieġo wala niḃaḃay nisosoḃodieġo abareini adiã kadew amooġo níbolẽho nideɭũũ díí. nimuɭew moźamoraa bókambośu. Buḃane amooġo nalime, kazũ odieŋale, dóo. Éñasiġaŝa buloŋale. Xamiġadia móo momureźon maniġanau nisiloosa. Mímuñasi káli oduo fonoɭiemi koleaneġuleḃane. Mómusie buḃane naġazim niḃurebuxenźen? Niġaźaniġazũlõ odiẽho? Kaniġaĵeralo eḃaan fooṗeŋe fóġúñalemeli monimuɭiemi buñaŋe. Buñaŋe bósi foṗeŋe fíhi. Buñaŋe, tiaźilami,. . Źinorereŋ buñaŋe amooġo úlu úlu órenaa mata ínźe bukuninźeġulime ṗobuġo. Me áñi źiḃose źiṗambulim marereŋ buñaŋe śiśe. Muñomom, muñomom.